أحب وأفضل لأن أكون مضطر للأكل مرة أخرى، لإني ما بحب الأكل كتير ما بحب السمنة، ما بحب البدن، أحب أن أكون جسمي متناسق، جسمي رشيق، ما بحب <hesitation> البدانة مرة ما بحب السمنة مرة ، ما بحب كل هذه الأشياء، ما بحب الأكل كتير.